أفضل ضعف المال, لأن المال يساعدني أعيش حياة أفضل وأحقق أهدافي، أما العمر إذا عيشتينه أكتر <hesitation> حيكون لتش نفس الطاقة، نفس الحواجز، إذا حافظتين على نفستش، وعلى صحتش.